Kuape jepi, oi mokopopa ivate, opa oyoavi jepi, jepi mbae jaeko ñavaeta siupa pe, ipuere jukuraiyave(pausa)yandepuere yaike pipe